Manimcha <hesitation> o'simliklar og'riqni his qilmaydi. Lekin ular <hesitation> tashqi ta'sirlarga javob berishi mumkin. Ya'ni, <hesitation> zarar yetkanda kimyoviy moddalarni ajralishi orqali javob beradi. Ya'ni, qurishi, so'lib qolishi <noise> mumkin.